Nyowe harubaju orwange eky'omusaija okuswera abakazi baingi tindukukiroramu karungi koona oihireho haijwiremu obutabanguko bw'eka kandi na muno muno saaha zinu mu Uganda nambere tuli obutabanguko bw'eka oburukira obwingi bukizire kuleetwa omu abasaija kuswera abakazi abanyakuhingwire h'omu

Abantu ab'omu kicweka kyange emirimo bakora kutunga sente niyo nk'enu abandi bateera amatafaali abandi balima abandi balya sente abandi beegesa b'amasomero abandi ba ba batemi b'enyama abandi ba ba bagenda mu butale basuubura n'emirimo endi yoona

Omukura ogwa kalimagezi ntusobora kugukozesa kutunda ebintu byaitu nooteera ekisisani noosindikayo nooyoleka ebi okuba nootunda rundi ebintu eby'okozire abantu obu bakuba mbenda kugura nibakusukumira naiwe noobangambira nambere abali naiwe nambere oli nibaija mbakusangayo mbagura rundi noobatwekerayo nambere bakuba mbaikara

Engoye zaitu tuzoogya habwokuba ziba ziine ekinunko ekibi obu tuba tuzijwaire ntutuuya nihaijamu ekinunko ekibi kandi nihaba nizireeta n'oburwaire nk'oburwaire obw'omubiri mbere hali amazomba nikyo tuzoogeza engoye zaitu

Okutunga ebyokulya ebindaalya mbirima mu misiri obu byera mbiihayo mbyahura mu nguli kurungi obu mba ntalimire ebindi ebyokulya mbigura mu maduuka n'omu butale nk'omuceeri n'enyama n'emikubi endi

Abeebembezi b'amadini bayambire kubumba bumba amaka n'okubumba emyoyo yaitu bayambire muno kutwiriza hali Ruhanga n'okututeekaniza emitima habwokuba ntuhaahaara muno

Omukura gwa kalimagezi gwine ebintu ebirungi n'ebitali birungi itwe nk'abantu mu bwomeezi bwaitu obwa buli kiro nitusemerra okuteeka esira hali ebyo ebirungi ebirukutugasira kandi ebirukutwombeka nukwo tusobole okugukozesa kurungi

Obwomeezi bwaitu obu bukuba bwina kutiinisirizibwa mu kicweka kyaitu twina kugambira ab'amateeka twina kugambira abantu abasii semeriire kutukoonyera nk'abapooliisi abasurukali habwokuba abo nubo balinda obusinge

Kumaraho ebizibu omu maka mutakungaine eki nikyetaagisa okwikarra inywembi obu kiraaba kiri muu baana rundi nyineeka numwikarra mu bwire bwanyu numukibazaaho numurora ensonga neeha eyeebaire neesobora kuleeta akatabanguko muka yanyu omu nukwo numusobora kugimaraho

Abaana abaine obulema tubagonze oihireho kubagonza tubaleke nabo bakole emirimo ei abaana abandi bakukora tutabasoroora tugende nabo mu byona ebi turukukora

Omu bulemeezi bw'enjura abantu batangatangana obulemeezi nka bunu na muno muno nambere ali enguude ezibi enguudo zifeera kimu ebisaabu biba bingi muno numugenda numugwa ebigwo boda boda nzibateera hansi kandi nookuterwa enjura okajuba ekakuteera no nootura kandi ekongera ekakuteera nootaaha na muno muno naabo abalimi enjura ita ebyokulya enjura enyingi

Abantu abakuru abo kikuru muno tubahuliirizege habwokuba omuntu omukuru emyaka eyarukuba aine naaba arozere bingi kandi n'ebyakuba arabiremu bingi muno na habweki omuntu obu okuhulirizaaga omuntu mukuru naakuhabura rundi naakuhanururra kikuru muno kwikarraaga okahuliiriza nukwo naiwe oyegereho

Nituhuliiriza ebi abantu abakuru bakuba bagambire nitubaramukya nituu linda kurungi ebyobuhangwa byaitu habwokuba abantu bakuru bamanyire babaire babirinzire naitwe ntugumizaamu okubirinda ekyo nkisobora kukoonyera kwikara nabo kurungi

Kikuru muno kwogya engoye zaitu kubinga oburofu enda enkukuni n'ebindi kandi n'okwetantara orusu orubi orutarukusemeza abantu abandi abatukuba tuli nabo tujwaire engoye eziiragwire

Abeebembezi okusemeza eby'enyegesa omu bicweka kyange omulimo gwabo nibasemerra okugenda omu byaro bakagarukayo okwegesa abazaire abaingi abakyalekere abaana omu byaro bakabooleka ebirungi ebinyakuli omu kusoma nukwo bakaleka kwikaza abaana omu byaro bakaimukiramu bakagarra abaana baabo mu masomero nukwo nyenkya batunge abaana abaru

Ebirungi ebiri mu kusoma mu kiikaro kyange abaana abaingi abasomere batungire emirimo ei baasomeriire abandi abasomere kurungi batandikireho amakorro n'okukozesa abaana abandi n'abasomere abandi nibakozesangana

Obu okwega obuhangwa bwa bandi nikikuyamba naiwe kuhinduramu mu byawe ebi okuba nookora nikikuyamba kukopa naiwe okakora ebisemeriire

Mu kicweka ekyaitu nitusobora kutamu abantu abandi ekitiinisa obu bakuba batukizireho mu myaka omuntu engeri okuba omusangiremu n'ekicweka eki alimu n'omwanya ogu alimu noosemerra kumuha ekitiinisa ekimuhikire noomwinamira

Abakozi banu omu marwarro ga Uganda balengereho kutunga obuleemezi obw'amaani muno nka okutatunga emisaara yabo omu bwire baayongera baalengaho okutunga obuleemeezi obundi emibazi n'ebintu eby'okukozesa omu marwarro noosanga birumu bitaito rundi tibirumu na kati

Abalimi ab'omu kiikaro kyange baa abaingi nibafuuhirra ebimera byabo kurora byaikara kurungi tibyaliibwa kahuka rundi tibyakwatwa endwaire zoona

Amasanyarazi obu gaba garugireho muka yange ncumba kara ebyokulya tulya kara obwire butakateeraine tuba tumazire kulya kandi ngura na kando nizo nkozesa kumulika mu nju yange

Omu kicweka kyange abakazi abarukukira obwingi mbatangatangana obulemeezi omu maka gaabo habwokuba abasaija abarukukira obwingi nibanagira abakazi obujunaaniizibwa noosanga omukazi azaire abaana baitu omusaija tamanyire omwana alyaki omwana obu arwara nooha amujanjaba omwana ekitabu nooha akigura obujunaanizibwa bwona bakabulekera abakyara

Kutema emiti nkuleeta ekyanda nkuleeta amaizi kubura nkuleeta kutalibaniza mu by'obuhangwa hanyuma n'ebisoro n'ebinyonyi nibiburwa mbere biraikara

Abaana baitu batungiremu emirimo mu kuruga omu bitebe ebi nabo basobole kwebeisaaho ha bwomeezi bwabo kuruga mu bitebe ebi

Nyowe ebyokulya ebi ndya mu ka yange haroho ebi ndima nyina aka ekisaka kyange kitaito muno ndimaho ebyokulya baitu ebyokulya ebindi mbigura mu katale n'omu maduuka

Kikuru muno omuntu okunywaga amaizi buli kiro kandi nkooku bagamba ngu amaizi bwomeezi amaizi nigatukonyera kikooto muno muno na muno muno omu byokulya ebi turukulya amaizi nigayamba muno ebyokulya kurora byatambura kurungi mu mubiri n'esagama ei turukukozesa mu mubiri amaizi nigagikonyera muno na habw'eki amaizi g'omugaso muno omu mubiri gw'omuntu

Omuntu owaine obujune oine kumukwataho okaba hamu nawe okamwoleka ngu ekyakurumu naiwe okirumu ngu noosaasa nawe nk'oku asaasire naiwe osaaliirwe hamu nawe

Kintu ky'okubanza itwe abantu abakuru twine kuba kyokurorraaho kyokurorraaho hali ensinganto obu bakurora ebi okukora birungi kandi by'omugaso nibasobora nabo kutukopa bakagumizaamu nibabikora

Ntakabyamiire naaba ndya ekyekiro nsaba hamu n'eka yange ndoraho omuzaano gutandika saaha isatu kugarukira saaha ina nukwo mara mbyama

Abajanjabi haroho obu bakutunga oburwaire caali obu kuruga hali abarwaire hanyuma abarwaire abandi nibabarwanisa habwokuba mbaba baine enaku nyingi ey'ebatuntwiize